Ta'ayiɗe a fauna sudu fere koh pelle fere, arannii a vuwa pelle mai laɓa, sai a veddéta tiggo ma, a jera kujeraji ma, sai a wata leppol henirde ɓoɗɗun, sai a kunna turaren wuta